To shuran ye mun ti ya ti goji ka shuran for buk maa koɗɗi for buk mun maa wara ta tere an pereu ta sha dong ula for buk, mafera ɓukgi in kpajyo jelei maa ishsharo ulanna ula nina gojin ularu ina uleya dongin fo kaa pelle dang ye a hau ɗoklanir sheran biro ti kule ta ra ularu in shar tareau ta shinii in ulanna ula dokkilla maa dolela in ulejina in ishshoro ye ishsharo ma ommaro in shar tarau birang ulanna illa bir ku biroi, maa bira ku biroi illa gbumiyo foki, maa gbumyo foki in nyishshina maa nyishshara ye wila aroro ding in gbumyo foki, in gbumyo jele deeti, deetin ari deet maa shuula ding in ularu koɗɗi sha buk maa yuwa no koɗɗi toɓɓoule in shar peen ule ye peen shau, ye kooino, ye jza, ye keuu ye bana ulanna ula ya, peɗɗi ti toɓɓinai ti ula kakinai shau maa kaaka shau in ulejina doo maa ulanna kuri, doo maa illanna kwi in peru, maa penna ta ulejani ye shawi maa foora forani in shar tarau birang yei me ta minani shana ula fom shawi maa fora shawi in mimin buk ti shawi maa minan buk in ulejina birang maa koddi ye shwe meengu ta shawi ulanna ula shar tarnu birang in shana ula shurin tai maa shura tai ulejiiri in ularu koɗɗinee ta yuun shirau an palau. Maa wanna shirau an palau in ularu ula yuun shirau an palauwi, maa yuuru shiru an palaui in ulejina terei koɗɗi julatta ma iya yuulan julatta, julatta maa yuwaro ding in ulejo shau shawin in nina kpang, shau maa niya in ularu in ula shar tarau ka ule ulara ke shawi maa ula keya shawi in ularu in ter po tekku ka ule kashshani maa tanga kashshani maa keka illa ter po tekkui, maa tero po tekkui, in kashsho in gali ti ku jer, maa gala ti kiu jer ularu in ku ɗarau yippani, maa ulanna maa yippa do dhawi maa luila yippa ding in gashsho tarau ye ta ra paulo shawi ka ule amru mina, maa amman mina ula gali ti ku kara maa gala ti ka kara shawin she, maa ta tere an pereu birang ye tere an tata shago ular shawi in ukkina ta kang in liin kerebi ti foki. To shuran ye ne leka nen ya ye yuulano kpang ti goji ye ne ti yai shirauui, shirauwi kaa ɗop dop ka ulene sheera koi ne ti yai shirau, ne ti ya ulena shirau shau terei uleenee fono ulejano tun figi ye ne ti illan tai ye ne ti ya ma nee, fono luejano dan shau, dan shau ye fono luejana teere a mum a pirinne yuwaro kaa pelle a doklanim amma pene ka for buk, mane sha ka tarau nen ula forim bukgi, ma ne fara buk gi nen ularu ƙoɗɗi kako shawi maa yuwa nen ula kako shau. Ma ne kaka shau ne ularu nen ula gal doi, ma nee gala doi nen waru munin ula yippo doi mun ti pallu sheemui ta murgo, mun ma palla sheemu ta murgo munin amrain mina munin ula gali maa gala munin ukkina ta kang, muni ti luejina in diya bak kaa sheema fowon mu ye figim, mun ti lii longkuunee maa la shakla munin ɓiri ta luru mun maa ɓira ta luru tere yuwarai uleenee mun ta shaani kan ulee mun ta shuɗɗan kaa pene shuran ku shawi ulen ye mun ti yuum ti goji, shurau ku shawi ye mun ti yuun to goji pelle mun ti yuni ule mum ta shani pelle gilang kan kaa, peddi ti yuunii men peddi ti yuunii kaa, kaa ka pelle kaa yeu toma ye ti yuum pee ti kuui to ma koɗɗine ye tanga sha tero koɗɗine in shakko peen in meen ɗong ka peen shau terei, terei ulee mun ti yuun ti goji birang manni manni kaa shirau jaa shirau jaa tere mun ti shurii longku paro kine.